E fomba fangalagny vazakoho mba sy hamparatry e tagnategna da na mampiasa lamy fa hania simoramora sode ma- <hesitation> ny maraha an'igny ma- malakilaky mahazo i nofotry igny lamy igny da maratra, na koa mampiasa coupe ongle zany da atao moramora amzay sy maratra e tagna.